जो गिटार है ओला बजाना भी सरल नो हे। काबर की ऐला बजाय बर हाथ या स्टिंग के इस्तेमाल करत हैं। त जब ओकर से गिटार के स्टिंग वाइब्रेट करते त ध्वनि प्रज्वलित होएल। आऊ ओ वेव के सहारा म हमर कान तक जाते। वाइब्रेशन जो हे ओ ट्रैवल करेल।